अब, अगर मैं किसी दुकान में जाऊं और नाप के हिसाब से टीशर्ट न मिले, तो मैं दुकानदार से कहूंगा,"ले यार, कल तक मंगा दे नहीं तो बता, और कहां मिलकर दूसरी दुकान से ले लूंगा।"